كيف نموت نحبهم العباد الكل تجي تدفني وتمشي تروح على روحها وتشوف حياتها عادي. أنا ميته ما- <hesitation> ما يهمتنيش فيهم شنوا عملوا شنو ما عملوش. لكن في عرسي نحب العباد الكل تحضر نحب العباد الكل. الناس اللي نحبها نحبها تشاركني الفرحه متاعي، تكون موجوده نحب نريهم يشطحوا وعاملين جو في عرسي، إذن نحب العباد تحضر لعرسي أكثر من جنازتي ماحاجتيش بيهم كي نموت.